Bimët nuk ndiejnë dhimbje si njerëzit, sepse nuk kanë një sistem nervor ose tru. Megjithatë, ato mund të perceptojnë stimuj edhe të reagojnë ndaj dëmtimeve fizike, duke aktivizuar mekanizma mbrojtës, si lëshimi i substancave kimike për me mbrojtë veten.